Buh, pos es una custión mu comprexa i no tengu un parecel mu craru... Dun lau es verdá que los dronis puein reduzil el númiru de muertis de pressonas, porque premitin d'atacal ojetivus en sin ponel en riesgu la vida de soldaus. I tamién puein sel más essatus que con otras armas i essu pos quita de dañus materialis, un ponel. Peru tamién es verdá que puei golvel más fríu entovía l'actu de matal genti i que no cuesti ná el hazé-lu. No sé... es un assuntu que devían de decedil alvertíus ena materia i sin golpi d'enteressis.